Aranon mi fuɗɗai Salamu alaikum. Innde am Lukman. MI hokkamo jungo, min kinnira. Daga ɗon sey mi yi'a a jaamo, toy showri, toy kuude, toy gulol, toy babiraaɓe. Sey mi ɓeyda min mi koɗo a waawai latina higiraawo am.